أول شي بنختار <hesitation> ورقة- ورقة تكون مرتبة، بخط زين بنكتب كلمات لطيفة ظريفة <hesitation> بتكون كلمات محددة وصغيرة وتوفي المعنى، لأنه هذي رسايل توصل من القلب للقلب ما تبي كلام كثير وما تبي سوالف وايد. كل اللي تبيه كل كلماتك بسيطة وواضحة.